A tete pene en vanu panene vets soponu vanu rekasa pe vets enu po nabana to tasu yapaesenor ka tsitsako nor ama kiu peor. kene vets nu ka tatasu anu tsene vapeta nao ar vati nene u voanu ar tsa tavanu taovor. Huban nu tsene nao ka op. Hubam naba to petatasu enor emam komana pa tetepemam komana to teme vavia menoma po ururuana. pa tsene nauo ka vets tsi o hubam vanu gugunor ka tsetsako nor ama kiu peor, ma kiu vaesa pior. Pe vets enu pa tsene va onoto voa. Tsoe a tavanu pat tse mam tao tsuk a ar vui nor tsetsako nor. koria ovots sopo pa tavanu rekasa. Nene sese enu nene sese enu pa ar vati te to tena en komana vanu, ene tsa nau tavuts sasama ka kasm hubam ar panene vets numa. Ar nan bana tete voa nor en vau. Ven vanu rekasa noma ka opoe pa sata en tsunai vanu pemam. Kita sasara upas nu. Sara vavia enu po koma ururuana, mio koma <hesitation> sova ar vati noma tsetsakonoma vamar koma rovanom ar vati vui. Patana vanu pemam sopo vone nene vets nu teverova nor o kama tasu pa tsiako sasama pa tete en komana vanu ka vovobin sasa avanu.